Pipe mu nsuo ɛne toa mu nsuo nka me deɛ, deɛ nkɔn bɛdɔ na mɛpɛ sɛ abrɛ biara nka mɛnom ne ɛyɛ toa mu nsuo. Toa mu nsuo no yɛ nsuo ahoroɔ a wɔde afa mfidie mu na afei wɔde nnuro ahoroɔ agu mu. Na mmoa ahoroɔ a wɔwɔ nsuo no mu no nyinaa no atumi ayi afiri saa nsuo no mu na wɔde agu toa mu. Na saa nsuo yi, wo taa nom a ɛwɔ nnuanennuro ahoroɔ pii a ɛtumi siesie nipadua no na ɛboa no. Afei nso toa mu nsuo no yareɛ mmoawa nketenkete a wo de yareɛ ahoroɔ ba no ɛnam sɛ wo de afa mfidie mu ɛde nnuro ahoroɔ agu mu nti no saa mmoawa ti ntumi ntene nsuo no mu Nti wo nom toa mu nsuo a ɛmfa yareɛ biara ɛmmerɛ wo. Saa nso na ɛyɛ nsuo a ɛfiri ɛyɛ pipe mu ɛba no, saa nsuo no mpɛn dodoɔ no a no baabi a nsuo no firi ɛba no nyɛ baabi a nsuo yɛakata so. Na afei nnuro ahoroɔ a no, mpo yɛde ɛgu nsuo no mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛboa ama no akum mmoa a ɛmu no nyinaa no, nnuro no ɛtumi ɛnnɔɔso pii sɛ ɛbɛtumi ayɛ saa adwuma no. Ɛno nti ɛmma me kɔn nnɔ sɛ mɛnnom nsuo a ɛfiri pipe mu ɛba.